Në ko'o yë dun në t'syoyëwëp në ko'o naj të në chekxyë o ti'ibë tëx wyo'ok pues jue yë myak atemëp bi'i joknë'ë adyun jadun dun myaj nëdemëp we'en jedun kya, we'en jedun pakya chyokë o jadun dun pa ji'i ayo'oy tëm tsëdyëy bi'i nada'amchë nyë nak dun xa'aj natem xa'aj kutemp jadun dun këxë pyabujëk we'en jedu pakya chyokë jadun yë dun, a'ay ujt's am jadun pëdëkëp jadun yë dun.